Ҳар боре ки мо ба толор ё майдони варзишӣ меравем бояд баданамонро ҳушёр ва қувватманд кунем. Ба воситаи гарм кардани бадан ҳар мушак ва буғуми бадан омода мешавад ва хатари осеб дидан аз байн меравад. Ҳамин тавр гарм кардани бадан пеш аз машқ барои чи лозим аст ва онро чи тавр иҷро кунем камтар накл мекунам. Барои чи лозим аст? Якум барои баланд шудани ҳарорат. Мушакҳо ва буғумҳо дар ҳолати сардӣ осебпазиранд. Ҳангоми гарм кардани бадан хун бештар ҳаракат мекунад ва бофтаҳо то чанд дараҷа гарм мешаванд. Ин ба он маъност ки кашиши ногаҳонӣ ё ғарқ шудани мушак камтар рӯх медиҳад. Дувум барои фаъолшавии системаи дилу рагҳо. Аз ҳар як ҳаракат хун тезтар ба мушакҳо мерасад то онҳо бо оксиген ва ғизо пурра таъмин гарданд. Ин кӯмакрасонидан ба нерӯ ва устувории ҳангоми машқ аст. Севум барои омодагии асабҳо ва мағз. Мағз фаврӣ иттилоъ мегирад ки бадан бояд ҳаракат кунад. Ин иртибот байни асаб ва мушакҳо қавӣ карда ҳамоҳангиро беҳтар месозад. Ммм чи тавр дуруст баданро гарм кунем? Аввал ҳаракатҳои умумӣ мекунем. Яъне дар ҷои худ истода медавем ба муддати се панҷ дақиқа. Баъдан гарданамонро даҳ понздаҳ маротиба ба тарафи рост ва даҳ понздаҳ бори дигар ба тарафи чап тоб медиҳем. Боз ин амалҳоро бо дастонамон мекунем даҳ понздаҳ бист маротибагии дигар. Инчунин бо пойҳоямон низ мекунем. Дар ҷоямон даҳ понздаҳ маротиба мешинему мехезем. Ин амалҳо ҳатмӣ мебошанд бинобар ин ҳатто дар мактаб низ ба мо дар дарсҳои варзиш мегуфтанд ки машқро бе инҳо оғоз накунем.